הַדָּא סוּאַל סְעִיב שְּׁוַיָּה, כִּיּוּ בְּזְוּז מְהִם בְּזַבַּא, וְלָקִין אִלָּא חַאסְנָא נְחַתַּרּוּ, כּנְצַנּ בְּלִי מִן הַאַפְדַּל נְתַלְקָא הָאִחְתִרָאם, עַלָּאש, כִּיּוּ הָאִחְתִרָאם הוּוּ הַאַסָּאס לִכּוּל עֲלָאקָּה סַחִיָּחָה, סְוָא קָאן חֻבּ, צִ'דָאקָה, וְלָא חַ'אטּ עֲלָאקָּה דִיָּאל עֲמָאל, הַחֻבּ מֻכְנָה יָגִ'י וְיֵמְשִי, וְלָקִין הָאִחְתִרָאם כִּתְבָּקִי דִּימָא וְכִיַּעְטִינָא אֶת-הַקֵּימָה, אִלָּא קָאן הָאִחְתִרָאם מֻכְנָה יָגִ'י הַחֻבּ, וְלָקִין הַחֻבּ בְּלָא אִחְתִרָאם מַא כִּיּוּנְש וְמַא כִּיִּדּוּמְש.